Edziban a mɛbɛyɛ yɛ ekueibuei. Ɔnam dɛ nkorɔfo pii nara na wɔpɛ. Na edziban no so ma ahoɔdzen na na ndze pa a ɔwɔ mu no ntsi.